Por ejemplo almot palom pues al obier yubeu pues ambu ajeyul ayambu ashenguiu guyanacuild loque ashomul loque gumald porque ñibeu mismo este ajagut de que gube pakel aveces tialonot lugar pues najñe nandan ninpakel leney parangun menyu pues a veces agunmenbiun rondojan por es ñibeu pues lo que arangum ashinguiu a veces kiriniavica ashanguiu kiriu este bolsa ahinguiu guiña este shield meawand loque ashomu loque gumal aguey loque ñibegua ayambu ashinguiu ajoyiu y pakanchichiul ambo anobuguia enbuguiaja enbubiajara hasta maca macachichiuld ma majaul guiñeu ñibit y be yea atotowanan andonat peran depende de guinmedin de debeu por ejemplo atmon este bier armot palom ajier guiñem midit mi este mi este pakeliul guchuchuliend ñe ajparan y el tield ajucushuluyul mascoshush pos arangu o apalush shimodo miunbu pera totowand ayambu tokey por acuel loke gumalum guman mayambu guiñacue este loque mas nagum porque la mas jaum deque gumiandot mayet este aingu shield mayei masap ganey rondon ganey umbie biñibeu por eso ayambu loque mas gumalum agueyj loque ñibeu ayelow.